راح اختار إني اكون رسام الرسامين تحس إنهم مرة كذا هاديين في نفسهم ما يسوون دوشة بيطلعون فن من أعماقهم أما الموسيقار أظن ما عندي معلومة كاملة لكن اظن إن هو مجرد بس صوته حلو ولكن هو يجيلك للتلحين تجيلك كلمات ما في فن نابع منه غير الصوت. لكن اظن راح اصير رسم حيكون أفضل بكثير